Kura n woli n, kuna kinderongu kura n woli nde adi, nguro kura n woli n di jewuro aa gedegede kadaa, aa gedegede kadaa nizam na koyina te. Yowo nguro woli wulca adi nguro famiye, fami gulca guro njirinumaá toku kidamina, njirinumaá toku damina di deyi njirininumaá daa? Njirinumaá toku damina di ni daa kam, kam ngede bo, nondi daando kreyo, nondi tutambinona daando kreyo, aa adi- ye fami kura, adi- ye fami kowonda, yowo adi nangando nguro woli adi dami geyiwaye kinderomnga nguro kuraro woleana laa nefsunummaro kici wo. Yowo kam mana gulji, kammi ni adi heyi guljina ye bo, awonum dimia. <noise> Yowo nguro kuraro walji geyiwa, nguro kura di awo gedegede kadaa te, miškila ye te, yowo awo ngla ye, difi ye diye, ngura kura aa jowuro gedegede kadaa te, gedegede kadaa tena ndeyi, nguro kuraro gamia, nguro wolian hal damina geyiro daam bo, yeyi yamma daayiye heyi ni flan, caye letrom difi lenimi ngura di curon, aaha ngura di ngura adi nonimia jukunumba adi geyimi. Wote yim nguro wolin damiaye kam ni addo hayi awo adi. Ngura di niro ma daa wulji di, ni daanum daayi konsiansnimin yammayi awongede jedea, aan adi ngurodemu woleana laa goyi awonju gulorifiyetiye lakin nguro kuraro gami geyiwa, ni wolianayen ninkura tam bo, yowo ninkura tambu. Yowo yam mana nariro ayino, nguro kammiyen bronimiaye norum bo no, bronimiaye norum bo nja daa mananga, nguro kamben daamu kuranimia ye, niyi cunum awo laa nguro kamben daaku. Wote adi nangando woleana laa nguro kura n woli n damina geyiwa daa woleana laa halnumma daaye falti, yowo hal falta daa curon, ndiyidi halnumma fallimi? Ni nguronum wolian halnummaye yamro mana gullimi, yam bo toku, kan laa- ye yeyu, kan laa- ye ngeden katte, aanun laa dimia nguro kuran adi wolji bo niro, wote wolji baa daa curon, yiminia woleana laa halnumma daa fallumu di woleana yammun toku kallo dami, yam yam ayimia yam nguro wuran wurasa, ni nguro bladean dami dowo yimina, halnda daaye tulloyiye bowo, gedeye ni daaye nonimi. Nguro kuran di awo gedegede kada diye, yowo, massalo nda wune ngutronso, <hesitation> ngutra di ka ca nguro woliyero racu nguro kura toku kantungedea gede, sirkulasion yedi, wote adi nangando woleana laa. Ni nguro woli n yimia, woleana laa kirru, woleana laa nguran yam halngede jedia wunumia, wotte adi geiro woleana laa dayi yam toku hal, hal yammaye loku gonimia do, wote do ma niyi nguro kura wuiyi nguro woli n cunum kuraro yimina kallin, awo la wiyi dikimia walji nji bo. Yowo nguro wollin ti, minde geiwa abandeá inji kodu blan kodu goyei, inji kodu blan goyei adi ndeyedi gullimi, inji kodu blan goyei adi, adi yendiyi kunaa veyikiyenende ngufuro, ma mana laa manaa. Yowo, inji ye kodu blan goyei. Yowo ndu, kassu ye semenmen tulloro kurowo, semen tulloro sirea adi ndeyeyi? Vilajin damia ma daan kunaa«hesitation» burniyan toku gede, vilajin kunaa aa laa askraá ngufuye, yowo koneksion daaso ngulleia ndu vilajin minde ngeiwa raar, kunaa lakin ndina ngaaso ndaraaro ye koneksion cekina ye, developeyina woleana laa. Yowo awo kunaa,«hesitation» vilaji n villi n sacina adi, yowo nguro kura n wolli n sacina adi, yowo nguro wollia awo ngedengede kadaa te, yowo nguro wollia adi ma yam minde kodu dar ciyo kodu nanceina, wote adiyi cidaku wote, tatambi, tatambi dowo ekeyido soyi. Woleana laa, yeyi tendi ngufaya wote, ekedo fadaá catandu wote ekedo «hesitation» vilajro waljino, vilajro waljina wote, kam la kasu ye te, nguro laa mayi ye te, lakin ku nguro mayi tena wullimia, yowo ndu vilaj ndiyediwaye, nguro loku yuwu yuwu tendi ngufayi mayi cafandiro waljina geyiwa awo «hesitation», ndu kasuwu semenden tullo adi cedei, yowo kasuwu semen adiye cedei. Minde laptande bo, laptan wullimia kiyintu timi, kunaa wote ndaraaye laptambe nguron, wowo, yerneyerne ngaaso laptambe cekina. Yowo minde tuyo bambe kunaa tuyo cowodu cekina, awo daa yerneyerne kadaa bo kunaa ku kuwaroye nguro woli wullimia awo ngufu, yam laa kuna nguron«hesitation» laptambe cede. Yowo yam laayi inji ye cede, yam laayi jaamiye ngla saliyeina ye cede, lakin ku kam ngaaso woleana wayi ciyi yamma ngaaso cucutu di, ngurongede ngaaso kam laa- ye jammiye cedi, kam la- ye inji cedi, kam la- ye laptam cedi, ekedo ngaayo kuna woliwoliro ngaayo awoyei kada, yowo, minde daa yamde wuraá kuna vilajia, yowo woturun lenuyiye bo, minde fur, ngolia adi daa kayigede, kayigede kurageide nglagede kam duwu wollimiaso, fur fadan jaandu te geyi kunaa vewiyit kuna njuwu, kuna ma vewiyit yuwu dina ngaayo taditu, vewiyit vewiyt ñina, minde kam fur kang fadan njuwandu tena daa vewiyit te, vewiyit tullo citina. Yowo kunaa ndu vilaj. Yowo villo yimia ndeyeyi villo yimia di, villan aa gedegede kada diye, vil adi, yowo awo jewuro, yowo vil adi jewuro awo kuna vilaja toku gedegede tena, yowo nguro wolia, vil wuljea nguro kurade vil wo, vilaj wulja nguro wolia. Yowo mana nguro kuraya wulnji nguro kuraya di duwuye kammi wulnji bo, ayiye nguro kuran ngacu, yowo kunaa nguro kuran kasuye diye, yowo ndaraan timiaye kasuye diye aanum kramia daa fandun yufum bimi, wote adi nangando kamma ngaaso nguro kuran ku nanta cirayinaro walcu kurowo, nguro kura cirayina adi lakin difi tunu wulliyi do, ngla kosu ye tunu, difi kosu ye tunu, yowo adin niyi yamnum wuraá ngesinimi, yamnum wuraá ngesinimia fatirmi, fatirmi wulja, ndlamnumma daa dunum faciriyi. Kunaa nguro wuraaáro yamma jawoyiya ngaaso faciriyi ngufunga ngaayo, wotte adi nangando, vilaj adi ramu tillo, indiso, yakusoro tumu yimi, saan ndeyedi bo wullimiaye, yowo ndu yalnum vilajro yedimiwa nglawo, yadimia ndeyeyi dimi? Yadum woleana tumu damia, yowo ain muwa walla de muwa, wulja da kuntawu tillo indiro damia adi wajib, yowo adi wajib walja daa, nguro kura awo ngedengede kadaa diyena, yallayi kuna awo nguro kura carayina. Ti- n nguro kura adi, yalla soyiya bal- ye kodu bikeyei, yowo velongede laa- ye cecewosi. Yowo nguro kuran kuna kra diyena nguro wolian boye, wote adi nangando, yamma ngaayo nguro kura, nguro kura soyi, wote adi nangando «hesitation» tiyinuma dayiye nguro kuran nanta cirayi, ayimia kranum laa- ye kranimi, yowo foroforowunum laa- ye balbalnum laa- ye bikenimi, lakin fowuda kosa nglanu. Wote adi nangando kayi nguro kuraro yiyi wayi, yiyia wala fowuda carayinaro walcinu, wote adi geyi. Yowo kam ti nguro kuraro ngayiwa, halngu woli ca kuna yuwo ndu nguro wolian jidia ngaaso ngufunga ngaayo duyine, dutu ndeyeyin duyin? Yowo yam nguro kuraya daa utur kammbe daa cedenu, ille nguro kuraro yimina geyiwa awo dimi adi cinimia kida kunndoro duwu wullimiaye, nguro kura n fandimia tidi rimi, nguro woli n geyiwa nanuna cinu awanu, kam laa kuloro tide, adi nguro woli n kam laa kuloro timi, kam laa tide kida laa kidenu, adiye diye do, lakin ngurayan <noise> kamma ngaaso ye kide tenanga ngufu wo, duwu wullimia ye feyiyer ciya, duwu ye šakalnguro casi, duwumia ye adi bowo, kam woli ma nannu samana kadaa yukuyinuwa aa adiso bowo. Wote nguro kuran, duwu wullimia ye ciya kidangu te kam laa- ye. Klandogu kideyi, kam laa- ye kasuro tidi, kam laa- ye biroro tidi, kam laa- ye wullimia ma tudu karefur laan nanju samana ciki, wote adi geyi. Nguro kuraa di, nguro kra- ye, nguro aa laa matti ye, ayiya wulliyi? Wu nguro kuran krakoro nanimia wolji bo, yam gede nguro kura n ku damia daa yam nguro wolia n dowuyina aa laa niro angal njettuwu ni daaro aa laa manjerei. Wote adi nangando duwu diaye kideyin, angu laa mayi yamnguro jayi cia ngla wo, wote adi geyi. Yowo nguro woli ti kuna wullimia, nguro woli n kura n halngede daa gede, yowo kunaa nguro wolia n kasuwu diye nja kowu mawun tulla, yowo nguro kura n di kasuwu yimbi ye diye, kasuwuso daa yammi ngesiyenaye, angede uturgedeayi tide kude njeinuwa, nguro woli njaye, kasuwuwa woyiyana, worena, aa adi geyiro, wote adin do, niyi nguro kura n woli n daa halgede, kamma ngaasoyi, adin do candea nguro kuran najeiso do nguro kura anum woli tami geyiwa, ngura kura adi ti awo citina bo. Yowo aa laa tulumu ngumbuyeso geyi, anum laa awonimina geyiwa, wunum nguro adin kuna budukili curon jilijili ndowu wayi, nguro wolian adi bo, ma ille seyi nguro awonum janu. Yowo kunaa ku daa, ku daa wullimia adi, ndaraambe nguduron daa diye, ku nguro kura n woli n ngaaso kalleye wolji anaa halgedi. Ca adin ngowu geyiwa, jewuro halgede jowuro katte kinta, wote adi nangando woleana laa awowo tullo, tullo, tulloso, yowo awo laa tulloso, indiso adi, wote kuna yammi nguro kuraro daa woli woli ceredi kada. Yowo yam kuna nguronde kuraya daa̧, yam daason nguro kuran kam tambu wurayina daa bo, yamma ngaaso akan soyi, nguro kuran wurayena nangando, wote adi nangando adiye tendiyi nguro adin ngaayo kam tulloyero walkuno. Nguro kura wullimi kam ngaayeye. Yowo nguro woli wullimiaye kam laaye, nguro kura kam ngaaso ngurongu, wote adi nangando adiye geyi ‹noise›. Wote adi nangando, kuna yendi daayi, nguro kuran nantundean, nantungu kreye adi, awo kuna niyi anum laa uturnum geyiya nguro kuran deyiro fandimi, kuna nguro wolian di anum laa geyiya deyiro fandum bo, adi cidaku do, kam ngaayo nguro kura yuwu ruwu nanci, ninnantranga daaya anum woli kuna uturnum fandimia adi ni daaro kici, adiyi cidaku tiyi kiciroye cidaku kamma ngaayo nanjei, wote adi nangando nguro wolia daa wayi hayi kam, nguro wolia daaye, kuna nguro wolia daa timina geyiwa, yowo harakaye bo, harakaye bo, yowo kam laa niro kayiya gulnjina ye bo nangando adi kici, nguro kuran damia yimbi ye haraka ruwu wotur laa konu, moto laa konu, adi nangando harakanga ngufu. Nguro wolian timia adi bo, haraka adi bo, haraka motoyeso, uturyeso ekeyi bo, adi nangando adi wote kicinga adi cidaku. Wote nguro wolia daa, kam duwuye nguronguwa woli wayi cirayiya ngla wo. Ma nguro laa tuku naniyinia nguro wowu, anaa marwayi ngurowuka di adi fayideyi bo, hum nangando adi geyiro. Wote adi nangando, yendi kuna awo nguro woli kreye adi, timia haraka ye bo, kulokulo ye bo, nguro kuran damia kam laayi kulokulo njina ye fandimi, yowo kam laa «hesitation» aa laa aa dumburoye gudomi gulnjinaye kadaa. Wotte adi nangando, yendi nguro kura daa woleana laa krayiyaro, nguronum wolia krayiya ngla wo. Yahaa manande manawunea kuna adi daan dayina ye, mananimi geyiwa, nduwuroye mananimi, mananimia daa mananiminuwa aa ku nguro kura n woli n tea kam noyinu bo, kura n woli n ngaayo noyiye, wote adi nangando woleana laa kamma ngaayo noyi dia ngla wo, wote ngurombe wala, darajenu waleana laa. Kam nguro tenu geyiwa, ti daaso fayideye tenu, yowo jamma ca, Nguro di ndaraan damiaye nguronum, adi guljeya adi nguro filambe guljeye tamina ngla wo, kunaa yam laa sirtu yam kunaa kampañe celia adi, kampañ nje prezansiyello, kamma ngaaso ciya nguronero kude, nguronero kude nja ngaaso, adi ngaayan ninyammaro, wu nguronean kittraku deye adi yammaro wuljei. Wote adi nangando, awo daa mananimiwa aa gedegede kadaa yiyi nangando wote adiye geyi. Duwu ye kam nguro tenu geyiwa fayide tenu, duwu ye ngurongu mayineye, nguronga daa curon, nguronuma daa curon timiaye gedeyi njarayinaro waljine, ni tummbo ruwuro cinun woyiya aa laa wakayimi cinum timi gullimia kam uturnum tena daa bo, kayi ma daa yammaro kunimi ye kelafia hamdullayi mašalla an aa kunimi geyiwa sa woyiya timiaye kamma ngaayo gede, aan niyi utur kambe ye tammbu geyiwa yamma daa soyiye njarayi bo.